بالتأكيد العلم مفيد يفيد المجتمع يعني شلون يعني هو سبب من الاسباب انه المجتمع يتطور لعد نظل متخلفين لا طبعا العلم حيل مهم انه المجتمعات تتطور الانسان يتطور عقله يكوم يشتغل البلد تتقدم تتطور